देखो सा हुक्म बात एडी है कि आप कदे भी कोई निर्णय लेवा हरू जावो जणा, आपणे सारा री बात हुन्नी पड़े। और दोनो पक्ष बात हुन्नी जोईजे और सही फैसलो करनो जोईजे। पाछे ही आप कोई ठोस निर्णय लेई सको बात सुन ने और सोच समझ ने निर्णय लेवणो जोईजे। दोना में एक ना एक गलती होवे और आपणे हमेशा सही रो साथ देवणो जोईजे।